शिक्षा हमर समाज के आधार है। ए एक मंखे के विकास के संग संग हमर समाज के विकास। म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आई देखना की शिक्षा हमर समाज ल। कैसे आकर देते शिक्षा मन के ल ज्ञान कौशल आऊ मूल्य देते। ए मंखले ल आत्मा निर्भर आत्मा कौशल सकचम बनाते आऊ। समाज में बदलाव शिक्षा के जागरूकता फैला के समाज में बदलाव लाते। एमन के ल अपन अधिकार के बारे में जागरूक बनते आऊ। एमन के ल सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई के सकती देते।